حيواني المفضل هي الفراشة لأن ايي- احب الحرية الي عدها و الألوان الزاهية الي تم تمتلكها و احس انو هي تجذبني بصورة غير طبيعية.